Iyaro jakka e magi naulle mappalempuq gemmeq iyana ritu apaqna iya yakkegunangngi na untuk pasisalai gemmeq e siaruq-aruq e naiyana tu naulle i <hesitation> mallem- mallempuq gemmeq e paimeng